Uju kabaya pake giya ge, ngone oro kabaya mai faja rasi ngone tono ena sujapu se rinso, rai ngone oro bundur la ngone bundur ena sado koroho, rai ngone ciwa ena toma ake koroho rimoi, bolo almalofo, bolo alrange, sado ena na gabu-gabu ge sira rasi rai ngone frie ena la ena ma ake ge hotu, anggena rai ge ngone dide ena toma dide-dide la sodahe wange la ena hotu, ena hotu rai rasi ngone hoi ena toma dide-dide angge.